إلك بعض خطوات بسيطة لربط الحزام أول شيء ضع الحذاء أمامك، <hesitation> بشرط تكون أربطة الحذاء في الاتجاه الأمامي، قسّم الأربطة، ابدأ بربط الأربطة واعمل العقدة الأولى، و <hesitation> ثم اعمل العقدة الثانية و <hesitation> اعمل شكل الاذن أرنب، وتوصيل الأذن، عبر الفتحة اللي اتكونت في منتصف العقدة تعديل العقدة، واتأكد من قوة الربط.